العطلة الإسبوعية المثالية بالنسبة له تبدأ بالإسترخاء في البيت مع كتاب حلوأو فيلم مفضل بعدين أحب أطلع مع أصدقائي أو العائلة عشان نتناول وجبة لذيذة أو نسوي شيء ممتع، أختم العطل بوقت لنفسي مثل لممارسة هوايا ورياضة عشان طاقة الإسبوع الجديد الويك إند.